Refrigerator hinkhe chajaknai manwui rok no telkar khai tonina machine. Chamung ni manwui no aro o tonikhe bono kwbangma jora ni bagwui khatiui chai mano. O machine o kwbangma manwui bai swlamjago tei aborok onkha refrigerant motor tei tebo kwbangma choikon mikon manwui tongo. O machine chajaknai manwui kuntung kariui mano tei abo kutung no fataro khibwui mano. Aboni bagwui chamung manwui rok tei telkar ongo bo thangya. Chamung manwui no telkar khe tonina hinkhe refrigerator no sal brum brum chalogwui tondi.